﻿Kua oveveva avion guajü, oveve ivaterupiva, jaeko oyendu jiapu, porque oimeramo imotor guinoi jare jare jukurai omombo <hesitation> jeta rupi jokua aire ani kiraira, erei jaeramo oyeandu jiapu motor jiapu oyendu jokurai jokuare jaereta oveve, jare jokuare jaereta ipuereta ojo mombiri kua aire omombo vaere jare omombo ramo imotor rupi mopeti aire jetagueva jare jukurai imbae puere vaera